Nui nā like i waena o nā loina Nigeria a me nā loina Hawaiʻi. Eia kekahi o kēlā mau loina. ʻO ka mua, ʻaʻohe uʻi hele wale o Kohala. Ke hele ʻoe i ka hale o haʻi ma Nigeria, e lawe pū mai i kekahi ʻano ai. ʻO kekahi mea, he mea nui ka ʻohana. Hoʻolauleʻa a pāʻina lākou no ka lā hānau, no ka wā hānau, no ʻaha male kekahi.